Ama pumaskgawiwin pus ekinan maklakaskina xa para kawau makiya kiliwatkan tu lha wokgoya osu para lakaskina- kina osu para tu ekin lhawaya para gelatina pus tsexa na taxtuniachaan ki gelatina lakgwila nanuntsa axni lhawaya pepito pus mmm palh palhawan ama pepito nanuntsa ama hielo pus palhan palhan uxla ama nanunts lu limakuan xla ama pumaskgawiwin porque kawau tse tamaknuya ama liwan tse tamaknuya ama skitit osu para maskgawawiya para ki a- agua, kan para xa skgawiwi wakutuna para refresco pus maskgawiwiya chono para lha chono para u ama refri par kawau lhatu makgalhnunit pus lhala xla funcionarla porque maklakaskin ama luz, ama corriente, maklakaskin xla ama pumaskgawiwin chono <hesitation> refri pus <hesitation> akinan xa maklaya nak muebleria antsa na tamawaya nanuntsa no xa na axni para tamawakutuna ki refrikan liku para ja tapalaxla kati xokgo pus Axni na na aprobecharliya tsa buen fin kawau chincho <hesitation> buen fin pus litaxlhaja tsama refri tse ekinan na maxtuya nak muebleria i nanuntsa na lakputsaniya lha na tamawaya tsama pumaskgawiwin natse na- na- na- na putsaya antsa lha litaxtlaja litaxlhaja na antsa kuenta kilitalatkan tsama pumaskgawiwin na na kili makgtakgalhkan na kili, liwana na makgtakgalha, liwana na kawau na xakaya na xakaya nali xakaya akgtimi lhakgat lha- lha wa- wa katimakapi para chuchut porque wixantu nalaklani i nanuntsa axni na tamaway mi refri lhalu lha axni na litan para makgati kitamau kawau para poza rica kitamau pus lha tunkan kati makgalhn porque na lakla laklani tsama <hesitation> kawau untu lilaknu porque talakchikini xa gas pus <hesitation> lakla xa pus axni na tamawau mi refri pus ja tunkan kamakgalhn kamakgakgalhekge xli chali oxli tuxam liku no na makgapaliyan mi refri, nanuntsa xla axni kawau axni pimpat para kgal tamawats tsama kgalh tsama mi pumaskgawiwin lhalu kachiwa kalhaw antsa lha kgalhi xa malakx lhalu Rras kamakap sino que lakgasiyu kamalakchau i nanuntsa axni para tu sekgsi tamakn kaxak liku lha lhtama kati chipa tsama xa malakch na naxakaniy tsama kawau tu- tu wanikan xa waltin wanikan, tu kawau kgalhikgo lha- lha pulakatunu manuy para tun tse na xakay liku lha kalamankga katiwa nak min pumaskgawiwin, i na nuntsa axni tlakga tanunima hielo pus na- na kamaxtun liku lhalh- lha katikilakla nanuntsa lha- lhalu man lakatimtsa lha kawil nanuntsa axni na conectarliy lhalu ka pegarli lha wi tsama corriente lhawi tsama contacto porque na lakla mi refri kalimakgxtakgte <hesitation> akgtim espacio lha nawiliy mi refri nanuntsa lhatu na akpuwiliy xakpun para tu tsink porque na- na laklhawa tsama